Ja vɨxɨ. ja ku vɨxɨ kutu in, inka kútu manzana, kútu pele. tinú, nteé traznu, nteé tituún, ntika, <hesitation> tu'un yɨkɨ yɨkɨ kuí, kutu inkaa, yɨkɨ kuán kutu inka, yɨkɨn íñu ka kantumana jin ja kuú nu ítu, yɨkɨ tintuyo kutu inka ja kutu nu ítu suni yuan kútu ja vɨxɨ ka ɨó tu ñuúna yaa yuan ku a ka yeétuna jina'ana.